Fifangaroan'ny nahandro Joifa: <noise> gn nahandro Mizary; <noise> da gn nahandro Mizarady. <noise> Reo gn mandrafitsy gny fomba fandrahoa sy n fihinana Israeliany am partin'Israely igny zan.